أحسن عطلة بالنسبة لي هي العطلة اللي غادي ندوز مع صحابي في مدينة ساحلية، حيث البحر كيكون دايماً مصدر ديال الهدوء و للاسترخاء بالنسبة لنا. والبحر <hesitation> كعطينا الهواء النقي و غادي يكون فرصة باش نرتاحوا ونبعدو على هداك روتين اليومي لكنعيشو في المدينة